<noise> <hesitation> Aroa ambinifolo vôlagna <hesitation> agnatin'ny taogno araiky: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septambra, ôktôbra, nôvambra, desambra.